ଡ୍ରେସ ଭୀଭୀନ ପ୍ରକାରାରା ଥାଈ ଜହାଁ ଭୀନ ଭୀନ ଆପଚାରାରେ ଉପଜୋଗୀ। ଲକ୍କପ୍ରିଯା ପ୍ରକାର ଗୁଡେ କା ହୈ ଉଚ୍ଛୀ ଫର୍ମାଲ ଡାଉଂ। <hesitation> ବହୁତ ଧାମଧୁମ ଆପଚାରେ ଉପଜୋଗୀ କକ୍ଟେଲ ଡ୍ରେସ ଅର୍ଥା ଫର୍ମାଲ। ଆପଚାରା ପାଯେଂ ସଠୀ ମୈକସେ ଡ୍ରେସ ଅବଂଗ ସନ ଡ୍ରେସ ବହୁତ ଧେଶିଯା। ଏବଂଗ ସୂପିତା ଜାନା କା ଜାହର ଦେନା ସୋରୀ। ଉପଜୋଗୀ ଅର୍ଥେ।